जो से ग्रुप हों आज कल भनी से कुणि तो आछे हों पर कुंग्यी से निकारे हों नशा कौर कोरी से गाड़ी रोकौं और पैसे मांगो और जे कुणि देखी ना तो से तेणुक मार दौं पर कुंग जो लड़कोते दोस्तिक ग्रुप रहौं भनी से कुंगै तो खेर आछे हों पर कुंगे से नोषा कौरने वालो हों।